أغرب حيوان شفته مرة <noise> في حديقة الحيوان، إيه في حديقة الحيوان مشينا زيارة شفت حيوان اسمه الأي أي، هيكي شكله غريب وحتى اسمه جديد علي وغريب، وجتها خبروني به وأعطوني معلومات عنه، المهم شفته كان إن عيونه كبار، وأصابعه طويلة وكبيرة يعني.